Nun è facili diri quali cosa di manciari mi piaci cchiòssai, pirchì sugnu un manciuni. Si però haiu a diri na cosa, dicissi li sardi allinguati fatti all’agru-duci. Di sardi allinguati all’agru-duci mi nni manciassi a chilati. Poi mi piacinu puru li cosi duci supratuttu li cannoli, cu la ricotta frisca, i pizzuddicchi di cicculatti e la cucuzzata. Pi tuttu l’annu putissi manciari sardi allinguati e cannoli… e fussi l’omu chiù cuntentu di lu munnu.